E ɗum woɗi noon ɗum ɗum waɗi ndikka kuuɗe ɗen ɗe ɗum laatoo kompiuta watta ɗum gam to ɗum alaama ɗum fooɗa himɓeji ndulla kuuɗe ɗudɗe.